Odamlar o'tmishdagiga qaraganda hozir ko'proq sayohat qilishini sababi bu judayam yaxshi chunki ular dunyo qarashlarini o'zgartirishlari mumkin. Sayohat qilish orqali juda ham tajribaga ega bo'lishlari mumkin va bu ular uchun kelajakda juda katta ro'l o'ynashi mumkin.